Mingka na injo ruhu-ruhua biasa riek ja ri pasara ri balu mingka nu mara-maraeng rasanna, nu ri balu a ripasara na nu di hajua di pa'buntingang a jari taa mainga nakke malli punna kunjo ri pasarayya jari nakke ala maunga nganre ruhu-ruhu punna nu dibalu' a palingang ammali ja ruhu-ruhu dipasara punna lakuerangi lampa ku erang-erang di pa'jagang a, punna laku kanrea tala mainga malli i ka nu beda kusakring rasanna punna nu di hallia dipasara na di hajua di pa'jagang a